Southkorea <hesitation> ada ishian biria ada dursanii taa familiat ishini won wolba famili durdabdi familiti won wolbatii yeden tuni amineni heshima, heshimaneni akama olfudeni lazima mwalimua iyo wazazia iyo mayeden inama sidur jiruuf iyo kaa bere hujiane sidur jiru yote woo heshima hali jua itkanenu yeden holiday ine biri kabdi piyuna new year yeden independence movement day yeden budas birthday yedeni children's day memories day yeden sun yote hinkabdie